مرغان مختلف انواوې شتون لري څې شاوخوا دا کیدای سي له پنځه سوه نه تر اووه سوه مختلف ډولونه وجود پکې ولري، ځې دې کې مهاجره مرغان هم شاملیږي او کیدای سي لدېنه زیات وي.